Ja takuxa'avi ku nuundo tedi naaka'ando ja na kaajndo kodi ja naataavi ja kajndo ku ndiaa ja ku xeeta'antando iia xi io xeejdo ja maa ta vaaxi yiika tejiaa ñudajiiña kuja xedeja takuxa'avi ku nuundo te naaka'an ayii ja ja ku'undo xi ja kue'e nani diabetes kuja ndeé takan ku ñuundo iia kodi xeé jiaa xi kueechiindo tiuku xi tniuu mendo nakotoondo meendo te ñaaxi viika kunde'eando viika ko ku nu'undo ku xiikaka kuutniuuni kodejadi meendo naata'avi ja xiindetnaándo te na kajndo meniine ja xeeta'citando iia.